Ah maro gny fianakaviako. Gny troky raiky amiko avao zao limy. La zahay amizay koa, satria zaho olo manambaly. Telo zany ty fianakaviako laha zahay amy valiko avao i satria zaho manan'anaky roa, la valiko koa. <hesitation> La ty fianakavianay zany laha troky raiky amiko reo, eo amin'ny roapolo limy amby tao eo. <hesitation> Zay ty sahala taondrozy.